<hesitation> hepe namue kite wai nitetu patai makatia keho sitohi de sitohide si su'u keho siono saponemo'o ledesi tana putri ikei launi kena si hono etuka <hesitation> helai naepusake tukan lausuda si titohi uduwe nasi hono si uwesi pasaeke uduwe hlasela, halaselake si tana sepue <hesitation> saaike ipesi kisepuina dawese si <hesitation> si tohi duwe elawakela lala ke'e naheke duwesa sapona kehe ke ema makaitia kae panamui muduwe kesi sapona si. Pai penamuke sapone samo'o makai tiake si ti taisiemi dasi kata si <noise> sihoni saponemo, si tana putria laudike na si tohi duwesi ku <hesitation> tohi duwesi si honoi tuka <hesitation> pusa, pusa helai dada wese <noise> sitohi hudu uduwe mahaikeo <hesitation> iyele apaya. nasenaide dawase mahatitiwa sesapon de <hesitation> menam penamuike mo'o nahike nue si tohi duweme iyele <hesitation> ehono anawai idamo'o me nahedeo inadede dawese matitiwa saponede'e eke makaitia penamu wai nuitertude paipai